Ny teknôlôjia io zany da manome fanatsarà sy fiarovana ary ny fandriam-pahalemana, fa manangana olo momban'ny fahafaha manoka sy fiainana manoka ihany koa i. Ny fanajana ny zo sy ny famendrehana no tokony ho fototsy ny fampiasà ny teknôlôjia amin'ny fanaraha-maso ny olo.